<hesitation> Gnahy aloha ny- laha ohatsy zao an-trano ao, ka hoe te hanamboatsy paty aho, de mivily an’raha iny aloha zaho, mivily spaghetti regny ohatsy zao. De mivily fangarony aho bakeo, <hesitation> ohatry hoe mivily legioma regny, <noise> le macédoine regny. De mividy- asiasiàko champignon koa i, asiàko atody, asiàko poti-kena. Mba hampatsirotsiro anazy eo zany e.